ནག་ཚ་གི་ན་ཅི་མེད་ཆེ་ནང་ལོ། ནག་ཅི་གི་ཐེན་དུབ་ས་། གཟོ་བ་གུམ་ས་དེ་ལབ་ཏེ་མཁན་ཆེ་ཏག་གཅིག་ཡིན། ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ཐེན་ཁ་ཏམ་གཅིག་ཡིན་རུ། ཐེན་དུབ་ས་ལོ་ཐེ་ཆེ་གུ་ས་སྟ་སྐྲེན་ཆེ་ཏག་ཅིག་ཡིན། ནག་ཚ་གི་གཟོ་བ་གུམ་དེ་གི་ནེ་ཇུའ་ས་ཡིན། ཁ་སི་ནག་ཚ་གི་གཟོ་བ་མ་གུམ་པ། ཅུ་ཁེ་ཏེ་གུ་གྷུ་ཐར་དོ་ཋེ་ས། ལམ་རྟེན་གྲ་གཙོའེ་ཕྲེག་ཕམ་འོ་ཋེ་ས། ཕ་ཏེ་གི་ཕོ་དེ་གི་གུ་སྟ཭་སི་བེས། འོ་ཌེ་ཕབ་ཏེ་ནག་ཚ་གི་ནག་ཅི་མེ་ཅི་ན། གཟོ་བ་གུམ་ས་དེ་ལབ་ཏེ་མཁེན་ཆེ་ཏག་ཅིག་ཡིན།